जंगलाचो आवाज आइकान एक प्रकार चो सुकून मिता कानग आनी डोळ्यांग सुधा। तो आवाज आइकलो काय आमय सुधा एक जनावरां जाऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात रवांग कसा दिसता। तो आवाज आइकान वार्या बरोबर आपल्याकय स्पर्श झाल्या भाषेण दिसता आनी ती फीलिंग संगल्यान वेगळीच असता। जंगलें कोणाक आवडता तेका त्या जंगलाचो आवाज सुधा खूप आवडलोत आनी तो आइकांग खातीर तो माणिस स्पेशल जंगलें आय वचपी।